Sɛ epɛ dɛ ekyekyer wo mpabowa a, ma otwar dɛ eyɛ nye dɛ, ebͻhwɛ dɛ ahoma a ͻda mu no ewura ewura ntokura wͻdze atoto mpobowa no ho nyinara mu yie. ͻno ekyir no, ibedzi kan abͻ pͻw kor na ewia a, abͻ no ntokura wͻ nyimfa na abͻ no ntokura wͻ bankum. Dɛm na wͻkyekyer mpabowa ma no mu yɛ dzen a ͻnnkefir wo nan ase atͻ anaa so ͻnnkesansan.